ته دا خبره مه هېروه، زه تل دلته یم. کله چې ته ستونزه لرې، زه له تاسره ولاړ یم. موږ یو بل ته اړتیا لرو، همدا دوستي ده. زه هم کله ناکله له تا مرسته غواړم. موږ دواړه یو بل بشپړوو، یوازې ته ما ته اړتیا نه لرې، زه هم کله کله تا ته اړتيا لرم.